Tebikaabaasa, embuzi tekaabaasa kwega emicwe ye- ye- y'ente nanga ente eyege emicwe nk'eyembwa habw'okuba ente erabaasa kunia mukibuga, embu embwa tekaabaasa kunia mukibuga, yaania mukibuga baragiteera habw'okuba teshemeriire kunia mukibuga konka ente yo eraniamu habw'okuba go amazi gi yaniamu garabaasa kukoraki? Kutukorera manure, ekatuyamba, tukata murutookye, tukakozesa mu nyaanya oba munki, oba mubi mundiijo misiri yoona, konka kandi embwa yo tekaabaasa kunia mukibuga ngu tugatungemu manure nikyo kiratuma baagiteera ekaza aheeru, emicwe tekaashana.